Yigua pitaave bae ipuere yamo janga ñemuatagatu re yandekiren kavi yayapo bae jareko jokuae oipota jei yandeve bi yande yayererobiakatu bae yayapo